Uu xiko xa’aun uu, uu xiko xa’aun uni, uu xiko xa’aun kun, uni xiko in, uni xiko uu, uni xiko uni, uni xiko kun, uni xiko uum, uni xiko iñu, uni xiko uja, uni xiko una. Uni xiko uxi uu, uni xiko uxi uni, uni xiko uxi kum, uni xiko xa’aun, uni xiko xa’aun in, uni xiko xa’aun uu, uni xiko xa’aun uni, uni xiko xa’aun kun, kun xiko in, kun xiko uu, kun xiko uni, kun xiko kun, kun xiko xa’aun, kun xiko xa’aun in, kun xiko xa’aun uu, kun xiko xa’aun uni.